أفضل المكالمات الهاتفية لأن عاد المكالمات أسرع وأوضح، اقدر أسمع صوت الشخص وأفهم مشاعره وأيضاً أوصل الفكرة الفكرة مباشرة بدون لبس، الرسالة أحياناً تكون بطيئة وما تنقل المشاعر بشكل واضح.